Par gon chi xoloa cha moalde xu tu wachal molde xedika a tu bllin lloniowa rutun llin rutun kulandr neroton neax xitu lo di loi wen rox lo chol moat yua anxelo kara lleta bxix xu lo kara lleta dita par goninto waka mole na wal cha molt llutu gax llet ga a lo gax ga llet lo lli lo llutux nex lia llutux kulandro onxa diti onxa tu pioxix ni choa malin xixa teli mu Na la chingon llin xunex to blleta xixo loi gonin chetixua wa loi rugan kolox rugan kex lo loniax ituan kara pedas chixo netu bchia ulala lligon xuo lo tu blleta dika dika klayuda wa lei mochi al tioan xe ka pedas mual chad mual xene kulandro liax tian kulandro dia xitux pioxi llin loi kuchan lle kucha llen lo xedika to ben salado